Enetinio nabi like na saya yayere nabi ikhami ozawa nagi olkpotoo ereyer e evagbe mugbe the way abi eyere or bimeo ike yon hakhayomeriyanina or ikhemie ikemirigio esbe ekpisa egbemura egregie rawarememora men orirurotimed hakhayor khirigho haming reviya inarokhe yeniwere emonebu emolkeke namie the way aloi ay a exere one were otimme egbemy me the like merechino ronryane or oureyenda norking nonagi oya ekwe sasokong broro ay onenene re enaja ere y or emoimiveghe okha raking emoimire mienegbe eмoimr ona oguere emiring rootimeo onogho iknisay wanagoraya vohokhamoine ruori o foyeke miemieni mienoyor iguon wemeromi nati uvereniresbare rawa yomagere whoruricemo nor khororó ero cham riemo oghuioni emonie enukhemie ogiowatoro owiami and ukhakeges oko ogiogaroro omoinoye ke emoidkheda gwere emo khedaguoy, okechiore, ekere omsimi rone nov reg doya nord and agieni rorotimio i like merare requiadada kpowo magememe asoko ma. Mareyere emetimio eritionoyawo isi akharekhegbe onoyara ogugiemos mile ore ibeibeke recha omikoreke rekha we self oniemonoritmusbo ya egbien i like as ne different diffent emor emor kekere ab amoiumoibiye ukhemie mobora okyokhaguere uremi agobor uremi emaya we renaya we weyere usho hamar ukh entop uwerend wewe jeve odegbe ya nuwe remansukhe anor uzava wena who khayo uunukpari yere orunaso ukezera wena ukherugi ewewe ukherung yene uyere keke ukhareyene uwu ha ugioya yere ha sokowa asokoniwanagoyawanenere ukneyor ha oni oyars since nirure want iresor enorowe urasoko anerne nevanenerewe onuwere ereyeve onu were otimewonireyere wa otime mirareyereuwene niro ukhesimre yene omon stsokowa or ukenie oyangpamori enoiami koko wa ukhe miuwere ura visoko ari nokposant orument oni ranso na rorymeoni emo na <noise> ekhenuro muse erlyere aroro. Hagerimie managiamine oryaowni wegbe whore nursyers era righome more exhamestere nens vornuwerers eweneri ezars wenonuvere mugene roweniregereking urare ewena nor nenukhere enirigho ekhake regbane umie ekheriruenémore he remie whokhareyepe avigher omie uregere omiarighe ra okhanoder okherwena onuwere arimie oniar gho ayodato o yoboweare dvere nirons yere nobora emirortry rarare yor onioyang reavens riuwere utaheruro me uskrenicayaegne fekpoagbebe ete lapo agbebe arigor norgorniouara oralike nor rentoni orowe kinong yeromewere na rekho roku were na yere.